Chini hayung o kwbangma coffee ni jaat tongo. Coffee ni jaat rok wngkha Espresso coffee dudh bai nwjaknai cofeee brewed coffee tei motom coffee. Espresso coffee rok wngkha espresso ristretto lungo americano red eye tei black eye coffee. Dudh bai nwngjaknai coffee rok wngkha cappuccino latte flat white macchiato tei mocha coffee. Brewed Coffee rok wngkha drip coffee french press coffee pour over coffee tei turkish coffee. Motom tei special coffee rok wngkha irish coffee tei affogato coffee. O coffee rok ni motom tei kora kwrak ni bagwui jotobai sai manjak.